تصور کٔرِو، اگر مےٚ آسہٕ کُنہِ بد ملکہٕ سٕنٛدِ دٔسۍ واریٛاہ تھدِس ٹاورس منٛز قٲد کرنہٕ آمُت۔ گوڑنتھ، بہٕ کرٕ جایہٕ کس بارس منٛز سونٛچ۔ ژلنٕچ چھا کانٛہہ وَتھ، امہِ کھۄتہٕ زِیٛادٕ کَرٕ بہٕ کٲنٛسہِ تہِ نفرَس مدتہٕ خٲطرٕ آہلو کرنٕچ کوٗشش۔